افضل طريجة عشان يخلص يومي. اني اعمل دش اتحمم اتغسل يعني. وبعدها اقعد شوية على الجوال اقرا اخبار. اقرا معلومات جديدة ارد على الواتساب لو في رسايل واتساب وبعدين اتمدت شوية استرخي لين يجي النوم.